ما أعتقد أنه عندى لعبة مفظلة فى طفولتى ، لكن أظن إنه كنت أفظل دايم ألعب بلعبة الدكتورة، كنت أبى لما أكبر أصير دكتورة ، هاى كان حلم حياتى ، كنت أجيب أخوانى صغار وأخليهم المرضى وأنا الدكتورة اللى تكشف عليهم وتكتبلهم العلاج وهاى الشغلات.